Wo lemu ninkinankoo wo saa baa wo de nna la masilaŋo, masilaŋo nnene maŋ a je fanaŋ. Bari nka je ňaamiŋ ňaama deeseŋolu to. aniŋ a la, i ka a dekiriiri ňaamiŋ, i ka a yitandi moolu la ňaamiŋ, wo le ye nsilanndi a la, haa